Tufuyurǝ wǝǝ tufuriwǝ wɨ kpii wǝ́ juroŋrǝ gpii. wǝǝ tufuriwǝ a láa taa ŋlë o mɨ fuu lo yurǝ wǝǝ, oturu a ya lóo fuu rɨ mɨ wɨlǝkpǝ lǝ kǝ́ wɨ lóo poŋ mɨ lǝ̈ ŋlë o fuu otoolu lö yurǝ.